Olo manambola gne managny carte bancaire zany fa iahy toa da ndre mvola asakasaky, <hesitation> carte bancaire igny akoraha asofoky misy akoraha lavaky izay da asofoky amign'agny da misy écran zay koa, posiposerinao amigneo, mizaka izy hoe a aniny en francais ity da aniny, aniny malagasy ity da anigny koa an'izany, da avy teo amin'izay mizaka izy hoe ohatrino e vola alainao am'ity da roy aliny, dimy aligny, arakaraky an'izay da miboaky lastagny izy e da mangalaky e volanao anao.